ข้อยฮู้ อย่างเช่นการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัย ต้องเฮ็ดกับธนาคาร

สำคัญหลายเพราะว่า ทุกมื้อนี้ข้อยกะกะแอปธนาคารในการสแกนจ่ายเงิน มันกะเลยต้องกะตลอดอะนะ

ข้อยเคยสงสัยว่าเฮ็ดจั่งใดบัญชีจั่งสิปลอดภัย ข้อยกะมักหาข้อมูลนำอินเทอร์เน็ต แล้วบางเทื่อกะแชตถามทางธนาคาร

ข้อยเคยเป็นแบบนี้ดู๋ เพราะว่าอารมณ์มันอยากได้ไง อารมณ์ชั่ววูบ อยากได้ของอันนั้นกะซื้อ อันนี้กะซื้อ โดยที่บ่จำเป็น

ข้อยเคยใซ้บริการแจ้งเตือนทาง SMS เพราะว่ามันสะดวกดี เวลาถอนเงินหรือว่าโอนเงินออกจั่งซี้ มันใซ้สะดวก มันแจ้งเตือนเลย

ข้อยคิดว่าควรสิให้ความรู้หลายกว่านี้ เพราะว่าบางคนยังตามบ่ทัน มันกะเฮ็ดให้เกิดแบบปัญหา บ่เข้าใจจั่งซี้แหม

ข้อยเคย เพราะว่าแอปที่ใซ้ประจำมันมีปัญหาใซ้เลยต้องไปหาแอปอีกแอปหนึ่งมาใซ้ไว้ก่อน จั่งซี้

มีประโยชน์หลายแฮง เพราะจั่งข้อยจั่งสิแฮงมีหลายแอปธนาคาร เพราะว่าเวลามันเกิดปัญหาธนาคารใดธนาคารหนึ่งแฮงแฮงแฮงอีกธนาคารหนึ่งได้ จั่งซี้แหม ข้อยแฮงเลยมัก

ข้อยกะบ่มีความรู้เรื่องนี้ดอก ข้อยบ่เคยไปแลกเงิน กะแต่เงินไทยกะนี่ล่ะ เงินบาท

เคย ดู๋กะด้อ ใซ้จ่ายเทิงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโอน ค่าถอน ค่าหยังจั่งซี้ ข้อยใซ้เบิดนั่นล่ะ

ข้อยคิดว่าควรสิมี เวลาแอปมีปัญหา ใซ้บ่ได้จั่งซี้ อยากให้มีเบอร์โทรฉุกเฉิน ที่มีคนพร้อมรับตลอดเวลา เผื่อยามฉุกเฉินมาจั่งซี้

ข้อยกะย้ายไปกะอีกธนาคารหนึ่งท่า ถ้าธนาคารนั้นเงินบ่มีกะได้นั่งท่า ถ้าบ่นั่งท่ากะไปกดเงินเอา กะบัตร

ข้อยคิดว่าเหมาะเลยล่ะ ใซ้ได้ทุกวัย เพราะว่าใซ้งานเข้าใจง่าย หน้าแอปมันเบิ่งใซ้ง่าย

ข้อยอยากเห็นอิหยังที่ใหม่ใหม่ แต่ว่าตอนนี้มันกะล้ำแล้วล่ะ กดเงินบ่กะบัตร ข้อยยังอึ้งเลย

ภาพรวมถือว่าดีบักคักแล้ว แต่ว่าแอปล่มดู๋ ข้อยอยากให้ปรับปรุงส่ำนี้ล่ะ นอกนั้นดีเบิดแล้ว

ข้อยมีบัตรเครดิตอยู่ แต่ว่ากะบ่ค่อยได้กะดอก เพราะว่า มันมีกดเงินแบบบ่กะบัตร ข้อยกะเลยรู้สึกมันสะดวกกว่า กะเลยบ่ค่อยกะ

ข้อยบ่มีบัตรเดบิต เพราะว่าบ่ค่อยได้ใซ้ใซ้เลยบ่เฮ็ด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

ข้อยใซ้แต่กดถอนเงินนั้นล่ะ นอกนั้นข้อยถนัดเงินสด ใซ้เลยบ่ค่อยได้ใซ้บัตร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

เวลาข้อยแจ้งปัญหาไป ข้อยคาดว่าสิได้ รับการตอบกลับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพราะว่าเทื่อมันเร่งด่วนอีหลี

เพิ่นกะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเฮ็ดงานนั้นหลายอยู่แล้ว เพราะว่าเพิ่นเรียนสายนั้นมาน่ะเนาะ

ข้อยมักเดะ เพราะว่าเบิ่งใส่ใจลูกค้าดีแล้วกะถามรายละเอียด เพื่อสิแก้ปัญหาให้ได้ดีที่สุด

ข้อยสิแจ้งผ่านทาง call center คันซั้นกะไปสาขาเองเลย เพื่อป้องกันบัญชีของกะให้ดี

ข้อยคิดว่ามันกะสิแจ้งได้ดีเติบอยู่ล่ะ เพราะว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์เนาะ กะสิฉลาด แจ้งเตือนได้แม่นยำ

ข้อยสิเดินทางไปสาขาเพื่อติดต่อแจ้งปัญหา

ข้อยว่ามีกะดีเดะ เพราะว่าบางคนเพิ่นบ่กะภาษา อั่น ที่เว้าอีหลีล่ะเนาะ กะสิมีคนภาษาถิ่นแหน่จักหน่อย

มีผลเลยล่ะ เพราะว่าถ้าแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วแม่นบ่ เฮาเฮาสิบ่มีความแบบกังวลใจ เฮาสิเฮามั่นในธนาคารนั้น

ข้อยคิดว่าสิแจ้งปัญหานั้น เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองเนาะ เฮาเฮาต้องแจ้งปัญหาไปให้เขารับรู้ แล้วเฮาให้เขาป้องกันให้

ข้อยกะบ่ได้ติดต่อ call center ของธนาคารดู๋ปานใดดอก เพราะว่ามันกะบ่ค่อยมีปัญหาน่ะเนาะ ข้อยกะกะแค่ถอนเงิน กดเงินหยังซื่อซื่อจั่งซี้

ข้อยมักบางพื้นที่บางสาขา บ่ค่อยมีคน คนบ่ค่อยหลาย เขาเจ้าบริการดี บริการไว บ่มีปัญหาอิหยังจ้า

บางสาขาเนาะ เขาเจ้าเฮ็ดงานซ้า บ่ค่อยไว ลูกค้าซ้ามาท่าเต็ม ซ้าอยากสิให้มีการเฮ็ดงานที่เร็วขึ้นจ้ะ

ข้อยรู้สึกว่าปกติเลย เพราะว่าปกติแล้วข้อยกะเว้าภาษาอีสานผสมไทยคือกัน

ข้อยว่าเพิ่นกะบริการดีเดะ บริการด้วยใจอยู่ดอก ข้อยกะให้คะแนนไปเต็มทุกเที่ยวนั่นล่ะ

ยามข้อยมีข้อสงสัย ข้อยมักสิหาคำตอบเอง หาข้อมูลนำเน็ต เพราะว่าบางเทื่อมันกะบ่ได้สำคัญขนาดนั้น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

ข้อยคิดว่าส่วนมากเขาเจ้าสิเดินทางไปสาขาธนาคารเอง เพราะว่าผู้เฒ่าเล่นโทรศัพท์บ่ค่อยเป็น

ข้อยคิดว่าเด็กน้อยสมัยใหม่ มักติดต่อทาง call center เอา เพราะว่ามันบ่ต้องวุ่นวายเดินทางไปธนาคารเอง

ข้อยคิดว่าเด็กน้อยสมัยใหม่มักติดต่อทาง call center บ่ซั้นกะแอปเอา เพราะว่ามันสะดวกสบาย

มันดีเดะ เพราะว่าสิได้ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า แล้วกะนำมาปรับปรุงแก้ไขได้

คาดหวังข้อมูลที่ต้องการสิฮู้ แล้วฮู้การบริการที่ดีจากพนักงาน

ข้อยสิฮู้สึกว่าต้องท่าโดน ฮู้เลยเปิดลำโพงไว้ แล้วฮู้เฮ็ดอย่างอื่นท่า

สำหรับข้อยข้อยคิดว่ามันกะมีผลอยู่เดะ เพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ให้ธนาคารนั่นนะ บริการดี คนอื่นกะอยากสิกะบริการ

ข้อยบ่ค่อยได้ติดต่อหา เพราะว่าข้อยใซ้แอปเป็นส่วนมาก แล้วมันใซ้มีแจ้งเตือนใหม่ใหม่มาให้ตลอดอยู่แล้ว

กะสิเครียดหลายตั่วเนาะ เป็นหนี้ไผสิมีความสุข

มีตั่วเนาะ บางคนเขาเจ้าเอาไปเว้าพื้น บางเทื่อน่ะบ่ถืกกันพู้น

ข้อยบ่ทันได้มีแผนสิกู้เงินดอก แต่อนาคตยังบ่แน่ เพราะว่าอิหยังกะเกิดขึ้นได้

การกู้เงินกับสหกรณ์ ดีกว่าธนาคารใหญ่เพราะว่าดอกมันถืกกว่า

วางแผนไว้ว่า เฮาสิหาเงินคืนเขาได้บ่ เป็นการตัดสินใจในการสิกู้

ข้อยว่าซ่อยได้หลายเติบเลย เพราะว่ายามจำเป็นซ่อยซ่อยยังมีเงินออม ที่สิเอาออกมาซ่อยได้ โดยที่บ่ต้องไปกู้เงิน

ข้อยคิดว่าสำคัญเดะ เพราะว่าเด็กน้อยสิได้ฮู้ข้อมูลตั้งแต่น้อยน้อย ใหญ่ขึ้นมาสิได้เตรียมฮู้วางแผนฮู้

ข้อยคิดว่าแบบบ่มีหนี้สินสิดีกว่า เพราะว่าเฮาบ่ต้องสิมาลำบากใจ ลำบากใจแล้วมันเฮาทุกข์กายเฮาที่ต้องหาเงินมาคืนเขา

คนสมัยนี้กู้เงินหลายกว่าคนสมัยก่อน เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกู้ง่ายกว่าสมัยแต่กี้นั้นนะ

ในครอบครัวข้อยมีอยู่สี่คน มีพ่อ มีแม่ มีน้อง แล้วกะกะข้อย

คนในครอบครัวข้อยนี้มักสิไปทำบุญนำกันเป็นประจำ ไปเที่ยว ไปหยังจั่งซี้ ไปนำกันเบิด ไปเบิดครอบครัวนั่นล่ะ

ข้อยมีญาติหลายแต่กะบ่ค่อยสนิทกันดอก เพราะว่าแยกกันอยู่คนละกะ พี่น้องอยู่กะหนึ่ง กะอยู่กะหนึ่ง

สำหรับข้อยเด้อ ข้อยคิดว่ามีพี่น้องมันดีกว่า เพราะว่ามีหยังกะสิได้กะเหลือกัน ไปไสกะไปเป็นหมู่กัน มีญาติดีกว่าบ่มี

ตาของข้อยกับข้อยมักสิญาดริโมตโทรทัศน์กันตั้งแต่น้อยน้อย ข้อยจำได้ ข้อยมักช่วงเวลานั้นที่สุดเลย

ยามที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเบิดครอบครัว ข้อยมักสิเฮ็ดแนวกินสู่กันกิน มีความสุขหลาย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

ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา เพราะว่าครอบครัวข้อยเฮ็ดเป็นประจำ กะสิถือศีล กิน เฮ็ดหยังแหน่ มีทุกปีล่ะ

ข้อยอยากสิขอบคุณพ่อแม่ เพราะว่าเพิ่นส่งเสียเลี้ยงดูข้อยมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ กะอยากสิตอบแทนบุญคุณเพิ่น

ข้อยมักไปเที่ยวน้ำโขงกับครอบครัวกัน เพราะว่าเบิดครอบครัวกะมีแต่คนมักน้ำโขง ลงได้เล่นน้ำจั่งซี้ มักกะ

ข้อยสิเลือกเบิ่งซีรีส์ เพราะว่าซีรีส์ตรงกับไลฟ์สไตล์ข้อยมากกว่า ข้อยมักบักคักเลย

ส่วนมากคนวัยรุ่นเขาเจ้ากะสิมักเฮ็ดงานเสิร์ฟ เฮ็ดงานบริการเพื่อหารายได้เสริม เพราะว่ามันทั้งง่ายแล้วกะสมัครหางานง่าย

ข้อยสิเลือกเบิ่งสารคดี เพราะว่าสิได้มีความรู้รอบโต ข้อยอยากเรียนรู้

ข้อยคิดว่างานจิตอาสากู้ภัยเป็นงานอดิเรกที่มีประโยชน์ต่อสังคมหลาย เพราะว่าสิได้ซ่อยคนในยามฉุกเฉิน

กะสิพอมีเวลาว่างอยู่ เพราะว่าข้อยว่างงาน ถ้ามีงานตอนใดกะคงสิบ่ว่าง

ข้อยมักวาดรูปบักคักเลย มักวาดมาตั้งแต่น้อยน้อยแล้ว เพราะว่ามันได้ใซ้ความคิด จินตนาการ ข้อยใซ้เลยมัก

ข้อยสิเลือกวาดรูป เป็นงานอดิเรก เพราะว่าข้อยมักมาตั้งแต่น้อยน้อยแล้ว มันได้ใซ้ความคิดจินตนาการนั่นนะ

ข้อยมักเบิ่งไปเรื่อย ข้อยมักเบิ่งเขาไปตั้งแคมป์ในป่ากัน มันดูสงบดี ข้อยกะอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้าง

ข้อยคิดว่าซ่อยได้ เพราะว่าถ้ามีการศึกษา ซ่อยซ่อยมีงาน มีชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อยคิดว่ามันกะยาก เพราะว่าภาระหยังมันกะหลายขึ้น มีเรื่องให้ต้องคิดหลายเลย ข้อยคิดฮอดตอนเป็นเด็กน้อยกะ

ข้อยคิดว่าปานกลาง เพราะว่าถ้าเฮาใฝ่เรียนรู้ ความรู้เฮาเฮาสิเพิ่มขึ้นเอง มันเฮาสิดีกับเฮาเฮา

ข้อยอยากสิเรียนนาฏศิลป์เพิ่ม เพื่อเป็นความรู้ไปต่อยอดในอาชีพในอนาคต เพราะข้อยมักเรียนรำตั้งแต่น้อยน้อยแล้วนั้นนะ

กะคิดว่าสมัยก่อนหลักสูตรมันบ่ได้มีเรียนหลายเท่าซุมื้อนี้นั้นนะ ซุมื้อนี้ปรับปรุงหลักสูตรมากะมีหลายหลักสูตรให้เรียน แล้วแต่สิสนใจเรียนอันใด

ข้อยมักสิมานั่งเฮ็ดการบ้านให้มันแล้ว แล้วกะนั่งวาดรูปเล่น เพราะรู้สึกว่าได้พักผ่อนนั้นนะ

ข้อยคิดว่าการลงมือเฮ็ดอีหลีดีกว่าการนั่งเรียนในห้องซื่อซื่อ เพราะว่ามันได้ลงปฏิบัติเอง กะสิมีประสบการณ์ ได้กะในอนาคตต่อไป

ข้อยเคยคิดว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตส เพราะว่าเห็นพี่พี่เขาเจ้าแล้วงามดีกะเลยอยากเป็นบ้าง

ข้อยอยากเปิดร้านคาเฟน้อยน้อย ร้านเฮ็ดเล็บ เพราะว่าข้อยมักสงบ อยากอยู่คนเดียว